Las excavadoras son máquinas versátiles utilizadas pues para excavar no YY luego para retirar los materiales en construcción y minería en la agricultura y bueno y dentro de esas tareas pues para la demolición para construcción de carreteras de edificios y te sirven para preparar el terreno para hacer zanjas para túneles así que bueno luego también las hay preparadas para para trabajar en en agua o las hay según el terreno las hay que tienen en vez de ruedas tienen que se llama oruga